soo yokkee njàng mi mën naa am yàlla bu la yàlla jàppalee danga am liggéey bu baax, waaye bu fekkee danga jeexal te amoo dara newuma doo am liggéey waaye liggéey bu nga bugg doo ko du yomb. Waaye soo ko mënee nanga yokkaat njàng moo gën a baax waaw. Bu yokkaat njàng bi daal moo gën a baax. Correct waa bu la yàlla jàppalee nga mën a am liggéey bu correct, nga dimbale sa waajur, waa. Ba tey fi mu ne nii tey boo demee yokk sa njàng ba jeexal, liggéey ba nga am dangay dëkk bi dañoo gën a kontaan, dañoo gën a xam sa kanam, dañoo gën a kontaan, di yokk njàng bi nga def noonu waa.